الي يومياامشيها يعني بحدود السبعتالاف ثمنتالاف خطوة هشكل شي مرات ما عندي دوام او ايام العطل تقريبا فد الفين خطوة يعني بهالحدود ما ما اكثغ هاي يوميا - اسبوعيا يعني تقريبا سبعين الف خطوة هاي اكثغ شي، مرات خمسين الف خطوة بهالحدود